Ehh toh kwanan nan akwai wuraren da na <hesitation> <noise> gwamana’a, khin yuuwawini bu ghi khikhiye bau, ɗin U’sanani gwan ba ghi khikiye bau, ɗa U’sanani gwan ba ghi bayan miya, camiya yan t’ayuni damun ghi cinau, shekaran wasini bu ghi U’mi ghi caana juɓɓun khiji khin valthi, to ta ghi caani te’e, ghi naghun caana ye ƙiluni miya, ba ghu bayanm khin wuya takardai wi hi cayan muna kumiyusin, to ghi ya cayan ca takardai wi ghi ndaka kumiyusin to ɗi’i, ghu buji nginani, har Subu ma cini khin Lthini, wuyan ma ya wuwau, ghan mi ba ghu fali caana, ghan mi ba ghu fali caana? To ɗi’i ghi kunlthin wuyanwini be ɓak, da shike damun, muna khi takardi wi C’uwa te ta caana, ghi U’ma makarantai, dimyai ghi U’mi lthi <hesitation> Dadin kowa Gambe be’e, Sa’annan Diploma dimyai ghi U’mi lthi Bauchi, Diplomi gaarai ghi U’mi lthi Plateu Vom Vet so sai ya hali mun mun kumiyusin ɗi wita caana. To ta caani ga hi yan di ghi ya Vya ghinhin <hesitation> wasina, wusin ta ghinhi wassin ga ta be gwan pani-pani to caaɗi pani-pani’i wu ndaka Vyu si daidai yan di wa civa ti jarhina, kadi wa fukhitau, kada wa kwa fukhitau, wa bu ɗi hankal ɗi hankal, ɗi hankal, yandi wi Vyi ta tsuwar ghinhini we Sina dinnan gwan bu a ndaka C’uwau, wuti be’e, ɗi U’sanani me ba ɗi kasuwai, kasuwi wi ma bima me ba sara, sai ma nahi ʒuni gwamana’a <hesitation> talaya tila ma komiya, tsadana, daga cani sai ta <hesitation> ʒamanan bu kawakai, gwamani yaba ti nguɓisin, ɗingha lthin saurai ɗin babu ta bu U’ma kurɗin wa lthini daa ga ʒuna sai wa kuʒa ghani wa lthada ʒuna sai wa kuʒa yaɗu va wu ndaka cati Duhun kye ti ʒhalina? toh.